Brussel ni bwthwng bwskui tei tofu hai chamung rok no belai kheno buji ya eba hamjakya wngwi thango. Aboni karon wngkha kwrak wngwi tongmani eba wngwi tongmani. <noise> Brussel yarung belai kheno thwngjak khe thwngjak wngwi mano. Phiya thwngjak eba thwngjak khe bini swkangni thwngjakma no teibo kuchugo tisao. Bwskui wngkha nutrient kwbang phiya aboni bisingo kaisa swlaijak chainaimani tongo. Abo baksa baksa borokrokno hamya hwnwi uansugo. Tofu kaham khe swngjakya eba thwngjakya khe blend wngwi mano. <noise> Kubun udhahoron wngkha ensobish abo wngkha som tei kwchak tei durian abo bini kwrak mwngni bagwi sinijak. Borokrokno kaham khe tiyar wngnani lama tei o chamungrokni nutrition ni kokno phwrwngwi rwkhe uansukmungrokno swlaiwi mannai tei thwngmungrokno swngwi mannai.